Daja ndee namaliye tanga ni aha labda ladba jaiho yotwaraa chakuria mwana. Kwa yaanre labda yasesaria umuro fulani vana vakatanga unne mamoto uretere chakurya uhurie au ladba mnyama wingi uko annre ji ukatanga ni ishara labda kwatite adui au konokemero. kwahiyo ikatanga aha labda ni sauti ya chakuria. ni sauti labda ni kintu fulani cha- cha hatari cho kuja koiyo jamanire itanga ishara jenevyo ji jekikemera.